Lohe intu punna nu mantang a raha ri erea iya ka mingka na injo e juku' a ji intu kaminang lohe ka injo juku'a lohe kalia buangang na rie nu kullea dikanre, rie nu tala kulle dikanre mingka inni nu mantang a ri erea to jadi injo <hesitation> selain injo juku' rie ri kua kombeng nampa injo nu dibatua biasa <hesitation> doang <hesitation> cumi-cumi <hesitation> rie todo dikua biri-biri <hesitation> anu injo todo ammantang to' ganna ri erea injo cuppanga dih, cuppang, buaja e rie todo intu ulara kulle ri anua mantang ri erea ulara ere <hesitation> apa isse injo taripang, panyyu, <hesitation> rie todo injo rikua apanjo samelang injo juku' to' ji ganna injo juku' samelang <hesitation> poko'na punna nu mantang a raha ri erea dikua ngase' ji angkua juku' arenna Rie padayya ulara mingka nu ri kanre apanjo arenna de kodong <hesitation> lenrong ka apanjo injo ji ganna appada to' ji njo rasanna injo samelang a ganna nakua burukneng ku ouh nu nyamang kalea punna ri kanre i na punna nakke ku itte ringik-ringik a ka a'bangsa ulara angkua a ei apantu nu kanrei talia ji intu kedde ka intu sallo ulara ere nu kanre na nu kua lenrong